حيكون أعرف لغة الحيوانات لأنه بيكون شي يديد ايه بدش عالم يديد بتعلم أشياء أكثر بكون نفس يعني حلقة وصل ما بين الحيوانات والبشر وبتكون مغامرة يديدة وشي بستفيد فيه أكيد وبعرف أشياء أكثر ومدهشة